كيف ما قلت القط صديق وفي للإنسان وممكن أنه يعيش معك في الدار ويتواصل معك وربما يلعب معك، وربما كاع يحس حتى بك، إذن فالحيوان الأليف المفضل هو القط.